Milam akam sabulum, minu pennisham ka alanwe mani muu, mindu ta lasaani minu wa fuɗuron landamu. <noise> Akam paaro sabulum, sabulum wanna sosoje minun pinan am minun fuɗuron landa minu fuduron wu fossom. Mo we shina ɓariko fono ku sabulu shi yiji sooje <noise> Amma sabulu wanna ta sooje shi minu yin foro amma milam a kam sabulum.